Technology nii ɗon valla himɓe haa kude je hande be jango, ngam ha technology mai en hèɓe matotirgel a nudda goɗɗo on vulda, ha technology en heɓè computer, ha ta technology en heɓè radio je nanugo habaruje duniyaru.